واوره په ژمي کې ورېږي. په نړۍ کې په ټولو هېوادونو کې واوره نه ورېږي. ځینې هېوادونه اوږد او ځینې لنډ ژمی لري. په ځینو سیمو کې ژمی ډېره واوره ورېږي او هوا ډېره سړه وي. زه چې کوچنۍ وم د واورې په سر ښویېدم. زما خور له واورې څخه واورینې نانځکې جوړولې. زما ورور زه د واورې په توپونو ویشتم. زما مور له واورې شیریخ جوړولو.